The smartest animal that I know la monkey and baboon because when you look at the way ley can behave just ley same way human being can behave you know human being having five senses and they can do so common things that people think that they wise so la ley same way ley animal like monkey and baboon can behave so I will say that la two animal they are one of the smartest animal.